آئرلینڈ کا کھانا سمپل، ہیلدی اور موسٹلی میٹ، پوٹیٹوز اور فریش ڈیری پہ بیسڈ رہتا۔ سب سے فیمس ڈِش آئریش اسٹو ہے، جو لیمب، مٹن، پوٹیٹوز، کیرٹس اور آنینز سے بنتا۔ ایک پرفیکٹ کمفرٹ فوڈ۔ بریکفاسٹ بھی بہت مشہور ہے، انہوں کے پاس فل آئریش بریکفاسٹ جس میں ساسیجز، بیکن، ایگز، بلیک پڈنگ اور بریڈ رہتا۔ بریڈ کلچر بھی اسٹرونگ ہے، جیسا سوڈا بریڈ جو ییسٹ کے بغیر بیکنگ سوڈا سے بنتا۔ سی فوڈ بھی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی سالمون اور اوئسٹرز۔ اور ڈرنک کی بات کریں تو آئرلینڈ دنیا بھر میں اپنی گینیس بیئر اور آئریش وسکی کے لیے فیمس ہے۔ ان شورٹ آئریش کوزین ہارٹی، سٹیوز، ریچ بریکفاسٹ اور فریش بریڈ کے لیے فیمس ہے۔